Kulle aduna ɗee nii hommo fuu ana jogii hen hakkille mum. Minkaa duuɓi teemeɗe ɗiɗi fade hannde yottaade, wurde ɗum ɓuranon sabi nden cellal ana heewi, ñaanduuji ɗii duu ana keewi. <hesitation> hennduuji gooduɗi hannde e tampereeji ɗum heewa. Neeno, nden yimɓe ɓee ɓuri cellal illa e hannde; nden ɓurmi minkaa eh wurde ngurndam muuɗum.